Alura ti pìe ël fil e vade culeghete a 'na preza, pöi ciape ël manu dë l'aspirapolvere e cumince a giré e chiel a pìa l'aria ch'a ie për ezempi per tera cun tüta la puer e a s'la tira ëndrinta, a porta tüta la puer ch'al a cöi ëndrinta a ün sach e ën le stes temp a manda però fora l'aria